Bueno reh nameeswa ruu' la mesab'al pues re' nasik'im ahpare' wii' pues joch' paam paat reh najosqiib' kurik va reh tz'oo' mareeen pan apaat ya sea janaj paat ya sea janaj hotel ya sea janaj re'ee wach apaat y naa pues nachapam laa lo ke es la meesb'al nkamaj mas ke todo reh re' va reh onteera lugar taqee' nkojoo ra lo ke es la meesb'al reh chiwii' eeh chijosq'ii riib' ya sea cualquiera la pa'wi'b'al pa'wii' wila la re'ee rijch'iil la qa'sa taqee' va y ruu' reh renajosq'ii naa nawehsaa'la pan y pues reh tz'oo' wila pan apaat